Na kio dikuanta. toni kan santo ña nruvao, ta tó ni janyá ho nruvo jan ní chí kiuu kayá, ta nona ni kanyá tachia valor xo na nruvao. nruvao nrokó, ta toná nikanyá yo ni xaon chí okuga nruvaon kión, nimodo ta okuga kao na nroko por que ya nó davaxhi ta kanja veo na nroko pero xa kuu xao xa kuu dinio tiyio to ni kan santo ña orokogon pus kión, por que kión ta tona ni kanyá nrokon toda nrokon por que nruvaon ta nruvaon.